Kaatuŋ saajio a tarayaata taamoo la waatoo doo a ka yeesi yeesi le waatoo doo a tarayaata baa tarayaata faloo fanaŋ doo bijee a tarayaata, ninsoo fanaŋ tarayaata sirituu suo wo le faŋo tarayaata a bee ti, suo woo, wo tarayaata le bari saajio wo maŋ tarayaa.